<noise> Karazagny vôrona ndraiky maro karazagny misy zao drakidraky de akôho ,kolokoloko, misy koa ny perroqeut, dia misy koa ny <hesitation> herone, dia misy koa ny gisa regny zany anisany <noise> vôrono ,misy koa ny karaoko, boeza, martin regny zagny, avy akeo misy domoiny, rakibo reigny ilay mijaikijaiky tagny agnaty ala reigny agnisan'ny karazagny vôrona aby jiaby regny.